<hesitation> kii nachame aame ko pendo ko pendo, ko ko kokorom pendo sikenyor amuu iin yeelen, ipial ko kochepkondok kong'ering, akochepkondok ngial kokonin en chepkondok ngilen ipoisyee kochang maitaji. Ko ngochang maitaji koneal pendo kokakonin hasara akopoin kataka iae kiit agee nekakosor komasta agee amuu. Akot chepkondok komatalekit atkatugul chepkondok ngomong kole kongipanganchi paisyoniki, ko katakaran iam pendo lakini, lakini ngilen iam ko korom.